E! Satria toboky an-dakato moa iregny. I elatsiny igny amin'izay gny mampisy gny hafana agnaminy sady gn'i elatsiny igny avao koa gny ahafahany matory tsy mahalatsaky azy satria mitotongara ireo lafa matory. <noise>